Yuꞌu kuakaꞌin naa ndyayu nduu iñi loke saꞌi yuꞌu nduu iñi saꞌi kalu xindɨkɨ maa kuñu‑ñi ñanduu iñi yɨkɨ tyi xaꞌan loko ta saꞌi maa kuñu chaꞌndye kuñu saꞌi xiꞌnake ndyavixin ta ndɨꞌɨ saꞌi ndyaviñin kunakatye chii kuñu tyi uva loko ndɨꞌɨ saꞌi chiꞌin <hesitation> saty nakatye chiꞌin ndyavixin yɨndachi ndɨkaꞌan‑chi iin uꞌun minutu tandɨꞌɨ yukuan ta kɨꞌvɨ <hesitation> natyiꞌi nuu kaa ta chaxin yaꞌa tyiꞌi yaꞌa tyiꞌi tɨnana tyiꞌi axu tyiꞌi cebolla tyiꞌi tandɨꞌɨ kuanatyiꞌi nuu kalu tat natyiꞌi fr <hesitation> verdura chiꞌin chi tyiꞌi yɨkɨn un tyiꞌi chayote tyiꞌi ndyityi tyiꞌi papa ndɨꞌɨ yukuan tyiꞌi tuki uu taꞌan cilantru ndɨꞌɨ nuu kɨsɨ kuatyiꞌi koꞌo yɨi ta chachi‑ra ta kuakaꞌndya uu taꞌan‑ka cebolla kuakaꞌndye loꞌo‑ka yakui kuakaꞌndye cilantru tyi kɨꞌɨ maa‑ra nuu koꞌo‑ra ndɨꞌɨ yukuan savaꞌa tuki ndɨvɨ mexicana saꞌi tyiꞌi cebolla tyiꞌi <hesitation> tɨnana tyiꞌi yakuii xiꞌnaka tɨnana chiꞌin yakui satyiꞌye ndɨꞌɨ yukuan satyiꞌye ta tyiꞌi ndɨvɨ nasake vaꞌa vꞌa ta kɨꞌvɨ tuku‑ndi chachi‑ndi saꞌa tuki. Suñi tuku ndɨvɨ yɨꞌɨ lata yakui xiꞌna‑ka ndɨvɨ saꞌi tyiꞌi lata yakui nuu saꞌi ta vityin tuku nduu iñi tuki saꞌi kuñu xaꞌan kuñu chiꞌin xaꞌan sakasu‑yo nuu ñuꞌu saꞌi chiꞌin xaꞌan tyiꞌi cha kaꞌan‑chi xiꞌna‑ka kuñu sakasin ta ndɨꞌɨ kuakaꞌndye tɨnana kuakaꞌndye cebolla kuakaꞌndye yaꞌa yui kuakaꞌndye ta ta kuasanakasɨn chiꞌin kuñu ta ndɨꞌɨ yukuan ta tyiꞌi loꞌo axu chaꞌndya liꞌi axu chaꞌndya liꞌi tandɨꞌɨ nuu‑chi ta kasɨn‑nuu xaꞌan chiꞌin kuñu ndɨꞌɨ yukuan ta nakoye kuñu nakuaꞌa xiko asɨn nuu‑chi ta ndɨꞌɨ ta tyiꞌi kachi yɨi ta inka tuku nduu iñi saꞌi picadita tuku saꞌi picadita nuu ñaꞌa kɨtɨ <hesitation> yuꞌu xita xiꞌna‑ka xaꞌla tyai tandɨꞌɨ tyiꞌyo‑chi nuu chio kañiꞌi ta kain nuu‑chi ndɨꞌɨ yukuan ta kuatyiꞌi xaan kuatyiꞌi nuu chio tuchichi ndɨꞌɨ yukuan ta chaxin yaꞌi tɨnana yaꞌa kui axu takuañi tyiꞌi nuu‑chi ta ndɨꞌɨ tukuan tyiꞌi nuu picadita ndɨꞌɨ sakuutɨ yaꞌa nuu picadita ta tyiꞌi quesu natyiꞌi cebolla nuu‑chi ta ndɨꞌɨ chinu‑chi chachi‑ndi inka tuku saꞌa tuki xita yaꞌa yukuan entomatada saꞌa xiꞌnake xita liꞌi tyai xita liꞌi. Ta ndɨꞌɨ savaꞌi xita liꞌi van kuaꞌin savaaꞌi yaꞌa yaꞌa kui ta tɨnana maa tɨnana‑ñi kua kuxan kuñi‑chi yukuan uꞌun taꞌan ta uñi taꞌan yaꞌa kui saꞌi ta tyiꞌi axu tyiꞌi cebolla ndɨꞌɨ yukuan ta tyiꞌi <hesitation> sanakasɨn chiꞌin xaꞌan xaꞌa‑chi tandɨꞌɨ yukuan tyiꞌi xita ta kuaꞌin natyitaꞌni xita ta tyiꞌi quesu ta tyiꞌi cebolla ta indɨꞌɨ ichinu‑chi ta chinu tuku ndutyi tuku saꞌa‑ndi kua kuts saꞌa‑ndi nutyi ndutyi xaꞌan sakasɨn yaꞌa kui sakasɨn tɨn cebolla sakasɨn axu sava xiñi cebolla tyiꞌi tyi vaꞌa xiko ta uñi taꞌan yaꞌa tyi kuchatu ta mee utaꞌan xiñi axu utaꞌan nuꞌu axu tyiꞌi tyi <hesitation> ñiꞌi loko xɨko‑chi van ta yukuan takua‑ñi tyiꞌi nuu kuaꞌa savaꞌi ndutyi xaꞌan ndɨꞌɨ savaꞌi ndutyi xaꞌan takuan inka kɨvɨ kuñi savaꞌa tuki nduu iñi savaꞌa tuki enchilada ndɨꞌɨ tyai xita savaꞌi chilada <hesitation> tyai xita liꞌi ndɨꞌɨ savaꞌi yaꞌi savaꞌi yaꞌi tyiꞌi tɨnana tiii licuadora tyiꞌi axu tyiꞌi cebolla tyiꞌi loꞌo oreganu ndɨꞌɨ yukuan kuanakasin tuku chii yukuan chiꞌin xaꞌan tandɨꞌɨ yukuan ta tyiꞌi xita natyitaꞌni tukui xita na kava nui chii‑chi ta yukuan chachi tuku‑ndi. Kuaꞌa saꞌa tuku‑ndi tostada nduu iñi tuki saꞌi tostada cha nduu iñi main kachi kuu ta saꞌi tostada xita ndava xiꞌna‑ka xita ndava kuatya‑yo ta ndɨꞌɨ yukuan xita ndava kuatyiꞌi‑yo nuu xaꞌan chiꞌin xita ndava tyi kuakasɨn chi kuandulayɨ‑chi tandɨꞌɨ yukuan kua kaxɨn yaꞌi yaꞌa kui tɨnana kui chiꞌin <hesitation> axu chiꞌin cebolla ndɨꞌɨ yukuan natyiꞌi koꞌo ta kuñi mayonesa ta kuñi ndutyi ndyaa ta vityin kuasaꞌi chityiñi kol o chatyiñi tuki loc lechuga chityiñi kesu chityiñi lata yakui chityiñi takuan saꞌi kuaꞌa saꞌi tostada tandɨꞌɨ tuku kuaꞌa saꞌi <hesitation> arroz tyiꞌi tɨnana tyiꞌi <hesitation> lata verdura tyiꞌi koye nuu‑chi ta savaꞌi ndɨvɨ chiꞌin lata ndɨvɨ tyiꞌyo yuu ndɨꞌɨ yukuan ta tyiꞌi natyi'i yukuan nuu arroz nandɨꞌɨ tyiꞌi nuu arroz kuatyiꞌi loꞌo lata yaꞌa kui nuu‑chi tan takuan. <noise>